Aranni mi heɓan goɗɗo mo andi So tawii miɗo waɗa yiɗde ngoodi motorgo maa ca, mi waɗataa waawi waɗude fiyaangu e goɗɗo njam. Miɗo waawataa njiddaade jalngal ngal motorgo o waɗaa ɗaɓɓude ndiyam. E hoore ngal fowru, miɗo waawataa waɗude fiyaangu e jalngal goɗɗo goɗɗo, sabu nguurndam ngal rewɓe ngal waɗa.